<hesitation> isabuni twatusukira twitovere ideki ukama munyumba usuvule isyombo pukwira amavoko twitove ideki mtsoo, tulovika hma isabuni jaunga ulovekere imyenda. Tu- tusukire imwenda <noise> tukokera <noise> isabuni jijo lakini natumila isabu moja ukubea kukuoka, avange vavitumila iba isabuni imoja ukubia kukokera jesjisukire isyombo, jejidekia, uwa vusaafi. Twatwisuka tusu twikide ikipa- isipande sivira hata hata sidana, ijapya wusukira, jiva jienge jakutovera ideki, <noise> jienge jakutowe ijaku- ijakokera, jienge jukusukira isyombo, jienge twatutenganisa natwavika sabuni moja tutumile isehemu tsyoni. Kwahiyo isabuni moja tutumila twesa tutumila isehemu syoni hamuna, <noise> isabuni jie jive nisipande siviri au sidatu, <noise> koijingi usukire imyenda, <noise> ijingi utovere ideki, <noise> ijingi usukire isyombo, ijingi ukokera ili ukupungusya amatumisi namatamu saiji amatamu kavie mungosu, avanu navikwelewa! ivyo <noise> twelewake vakiluminye, <noise> tusukira isabuni ijijo wiba uvika pabafu pasi <noise> tena wiseka usukire isyombo syoulila <noise> jeje tena wibea kutovera ideki munyumba. <noise> jotwipata amatuamu twepuka naka, <noise> twikide isipande sidake, twitove, tutovere ideki ijienge, ijakusukira jiva jenge, ijakokera jiva jienge. Kwahiyo twitanga kivahilimo uvusaga, kwahiyo mukende, mukula kumcha, wikule umutse, uvika munyumba ijie wikida isipande sitatu ila nukakide jene uwikide siki kidokokidoko vuvika munyumba. Ijingi jiva jahonzi jahusihire, ijingi uvika pandyangu jakupukwila amavoko, ijingi uvika pakubafu jakutovera ideki, koo mwitange kivandugu kwahiyo, uvo vusafu wakutumila isabuni moja mutumila. ukutovera ideki jiejo, ukusukira isyombo jiejo, umwana akinile jiejo jing'i ukusidonole jiejo, vandugu twetanga <noise> puvusafi vyamuimu nakamata mukikwepuka mwe! mwetange.